I üzei partant da cul pi cit a ie ël pasarot, pöi ël curnaias <hesitation> a ie ël merlu, pöi a ie chi li pi gros ch'a sun tipu la pundrà, l'acuila, ël falchetto e pöi a ie la cicogna e d'auti üzei cunosu pa mi